to ɓe hoosi hiite gabaɗaya ha nder wuro amin, bo jeemma un woodi nyumre, mi yahan min tefan torchi ko canndle min kunna, say bo min yaha min yecca 'gomnati' waɗa koqari ɓe wartira hiite ji may, to ɓikkon ummi ɗo boya ko ɓe boway nyewre gabaɗaya, min waaway min kunna huming, canndle,'ko kuma' pitilla min joɗa be may ka min nana ɓe bo'iina hiite may ko ɓe wartitira hiite may.